<noise> haa bamboo ka baluu baa le kono maloo ka baluu baa le kono <hesitation> finkoo badami ňee bi a bi <hesitation> wool dammaalu teŋ bamboo, maaloo wool bee ka baluule baa la kono.